Injé wafoom usolee waan icoho mé wo woomé sinaaŋ. Sinaaŋ minja sisilimé éno; aw bémundum usapin sambuli, nutaas gakarari jaraam guséét, nukando maal sén mutaséén, nuŋago ulitéén do sambun sasu jaraam gulaab, nutasul jalaŋi ukando gakarari gagu, nunaak jalang jaju jilaab jaraam jon gabohi kinding usa, néni usa ufaak, nugubéén gakarari, nutilool sambuni jambi sinaŋi sihaab. Nulako nunaak jaraam umi tahé sinaaŋ sasu siñulé, nuwaléén nujoow ukaaf ukaan sibool, nuŋa bupuruji nusohéén, nutébul jo jicoho. Sinaaŋ ma inja asili mama.